معجون الاسنان بنضف الاسنان و بيحافظ عليها، لانو بيغسلها كويس و ممكن يطرد حته الحاجات النحن ما بنكون شايفنها زي البيكتريا. <noise>